<noise> Da zen̈y koa fa avy amin̈'ny mpan̈ano fan̈eva in̈y. Mivolan̈a amindrô zah mivolana amindrô zah fa te anapaka fan̈eva: <hesitation> hitan̈ao madama afaka ataon̈ao helihely noho zao ma fan̈eva nakà? Avô misy pôzinà fan̈eva izen̈y tiko, amin̈'ny telefôny nakà ty ato. Afaka ataonao karà in̈y fan̈eva nakà?